ارے یارو سنو، بہت سارے جانور زمین کے نیچے رہتے۔ اپنا گھر بنا کے، مطلب انڈرگرانڈ، ایک دم الگ ہی دنیا ان لوگ کی۔ جیسے ریبٹ اپنا گھر بنا کے فیملی کے ساتھ مزے میں رہتے؛ وہاں پہ ان کے رومز، انٹری، ایگزٹ سب رہتا۔ اور مولز فل ایکسپرٹ رہتے کھودنے میں؛ اندھے رہتے پھر بھی ٹنل کا پورا شہر بنا لیتے۔ میرکیٹس اپنی کالونی کے ساتھ انڈرگرانڈ رومز بناتے؛ وہاں پر ان کے بچے رہتے، گارڈ رہتا، اور ان لوگ کا کھانا سٹور کر کے رکھتے۔ پریری ڈاگز بھی ایک دم انجینئر ٹائپ؛ ان کا بَرو پورا اپارٹمنٹ سسٹم جیسا رہتا۔ اینٹس اور ٹرمائٹس کی تو بات ہی الگ ہے؛ وہ لوگ کنسٹرکشن کمپنی جیسے، پورا پورا انڈرگرانڈ کِنگڈم بناتے رہتے۔ ارتھ ورمز سوئل کے اندر ہی رہتے فل ٹائم، اور مِٹی کو ہیلتھی بناتے۔ اور کچھ سنیکس، ٹرٹلز اپنے بَرو میں چھپ کے آرام سے رہتے۔ مطلب اوپر جنگل اپنی دنیا ہے، لیکن نیچے ایک ہوٹل جیسا سسٹم چل رہا؛ ہر ایک انیمل کا اپنا اپنا جگاڑ اور خود کا انداز ہے۔